كنعتاقد ان المشاركة في التصويت في الانتخابات شي حاجة مهم الى كانو المنتخبين كيستاحقو اننا نصوتو عليهم فشي حاجة اللي مهمة